أكثر المواضيع اللى نفرح كنا بدنا نحكي عليها هي موضوع الخرجة والمحواس وينيش نمشي وين-وين البلايت الي باش نحوصو فيهم، هذاي اكثر حاچة نحبها برشا ونبدا فرحانة على الاخر كنا بدنا نتحدث فيها، فما حاچة توخين مثلا كى نبدأ نحكي وعلى ال على المجلاش ويش نطيبو شنو واش ناكلو شنوا الفطور الفطور باش نحضرو وتبدأ وجبة مزيانة وبنينة عاللخر.